Ah, <noise> Aminay akany ndraika zany a maro be vatos- <hesitation> vatosoa zany hoe vato tsara zay, ohatra hoe safira de dia- <hesitation> diamondra na hoe diamant, de misy koa akagny a <hesitation> vato akarana, de misy koa akagny a <hesitation> graphite, de misy koa aminay akagny nickel, cobalt amin'ny Marovintsy akao tegna misy ananjy.